Ispaniya madaniyati haqida gapiradigan bo’lsak, <hesitation> ya'ni qol to'pi o'yini <hesitation> ispaniyada kashf qilingan desayam bo'ladi. Bundan tashqari ispaniyalik yozuvchilar <hesitation> ular afsonaviy yozuvchilar hisoblanishadi. <hesitation> bundan tashqari ispaniyada judayam ko'plab tillarda gaplashilinadi va ispaniya bu <hesitation> Evropa davlatlari ichida <hesitation> joylashgan afrika qit'asida joylashgan yevropa davlatlari ichida faqat bitta hisoblanad. <hesitation> Bundan tashqari ispanlar madaniyatida flemengodegan musiqa va raqsi bilan ajralib turishadi.